Nyoowe, obwomeezi bwange bwoona ndimusaija omutooro nkiira munno kubaaza oruliimu lwange orutooro kuba nkazarwa nasanga esse'nyoowe na nyiinanyoowe, tugambe ffe abantu boona muka ne'tukozesa orutooro.